د مصالو کارولو سره خواړه ډیر خوندور کیږی او مونږ کولی شو چی د تورو مرچو نه په ګټی اخستو دودیز سوپ نور هم خوندور کو.